Ku jananí ve´etí yua, yua nchaatí kentatí naou in nchaatí te a nehatíyó yua nchaatí te tuo píkte forma yua kunchatí chí nu naní ríí <hesitation> yua ku velití kakarayo, te e yua sora mati noa, no inte nu seantí ese suu kabletaratí noó yua túm níka jonaní sola nuteí kuatí keintatí kúntí kúvet chí in yananchí yua yua kua in cambio tí <hesitation> yua chí telananatí chí ve´etí kuú.